Ahiako voalohañy aloha da mampianatsy teña e zaho. Mba ahafahako miañatsy sy ahaizako zay raha tsy haiko. Vita aloha zay efa hitako mahaihay zaho. Da mikaontra amin'olo mba mihoatra hoatra añahy mbô tsy mahay amizay. Koa zaho teteziko àby zay olo mahay, mahay añazy amy ty tañy ty mba ahafa - ahazoako fahalalaña vaovao koa.